أبدأ يومي بكوب من الشاي، وأمشي في الطبيعة، بعدها أحضر إفطاري وأقرأ كتاب. بعدين أمارس الرياضة، وأقضي وقتًا مع الأصدقاء، بالمساء، أحب أشاهد فيلم أو قضاء وقت هادي مع العائلة.